Nyamunda e leydi Poland e wodi biskit, e coca-cola, e bikkol lekkol ba abarbaji, mangoroje, lemoje, e kashiwji. Kambe ma be amfira e alkamaari, e marori, e masardi.